Eo amin'ny dimy eo ah ny biby efa nananako, <hesitation> nanana saka anakiroa ah, alika anakiroa, akoho dimy ambin'ny folo ah de nanana kisoa anakiroa de nanana gana anakiray.